पेंसिल एक साधन छे, जिकरो उपयोग लिखाई अने ड्राइंग खातर करंज। ई में ग्रेफाइट अने मिट्टी रा मिश्रण होवे, जिणके कारण कागज पर हल्की अने सुंदर रेखा पड़ जावे है। जब थूं पेंसिल थामके हलको दबाव डालो, तो ई निब सै निशान छाप जवाज़। पेंसिल में ऊपर रबर इरेजर भी होवे है, जिकरो सै गलती मिटाई जा सके है।